أكثر حيوان شفته غريب كان بالنسبة لي كان نوع من أنواع الأسماك يوم كنا نطلع نصيد في جدة ما اعرف اسمه <hesitation> شفته وين شفته <hesitation> في البحر طبعاً الموضوع ذا كان من سنتين تقريباً <hesitation> هي كانت سمكة مرة غريبة فبالتالي برضو يعني ما ما كان ما كان يمدينا إن احنا ناخدها. ما كنا نعرف هل هي توكل ولا لأ. فنزلناها ثاني البحر <noise>